Iya te musin uran ke musim kemarau iya to musim uran mulai dari bulan 2 sampai bulan pitu ma sesesa wale ke wale ma jama hiburan ke uran ki bisa duka gagal panen tau gara2 uran taru na lambi banjir ke parena di gagal panen bisa duka banjir jong kampung ke waktu uran musim kemarau bula pitu sampe bulan karua